<hesitation> Mampiavaka zebra amin'ny soavaly nndreka soavaly izy a tandenan'olona tandenan'olona <hesitation> ampahitra zany e fa zebra a dia karaha hoe soavaly dia zany fizakana ananjy de lokony koa maha samihafa anazy zebra rayure misy rayure fotsifotsy maintimainty a de soavaly a tonga de le rano raika foagna couleur-any na ndrekidreky izy misy fotsifotsy ara aminanjy de zareo nefa samy malakilaky be zareo miazakazaka.